<hesitation> Higam yara nji’an to buteel, ngam kanji han a tawee, ɗam woɗɗinaama, ɗam siiwaama, ɗam walla sollaare, ɗam walla leydi, ɗam walla tuundi, nafana ɗam boowal, ɗam pampu kam.